Sj nkorcfo bi a wommfi asaase yi do, bjhyj wiadze afaana nyinaa do ma, na sj otwar dj medze mo tum a cso medze gye adasa nyinara fi djm nkorcfo a wommfi asaase yi do nsa mu a, ma mebjyj nye dj, m'adar a honhom wc mu na okitsa tum no, me dze besi famu ma asaase apae ma hcn nyinara akjhyj famu na aka nyimpa no nkotsee wc do.